كنت قبل نحب قرائه الكتب أما لا لا طو لا ولايتي نحب الأفلام و المسلسلات نتفرج على الأفلام و المسلسلات على خاطر نقاش عندي وسعبال و هاكا نشد كتاب و نبدأ حتى نبدأ ساعات هاكا نحب نحاول إنا نبدأ مازلت هاكا وفي سانيه نمل فيسا فيسا نتعب فيسا نولي الله فيلم خالي.